Aan ujuut ufook gasumay gara apali pépé. Nang miin aw ucamintool mé, acé umubo ha caménol caméén, nang aw ukaan makojihé boon ho, ha caménomé békaan majagé. Napuréén makojihé mamu maan aw hoomé nékaan. Yo éciil mé aan duniyee, bugagu bu gacaméni, bugagu béfoyi.